Ndiinjiranya khushibindi shia esabuni khulwa khurumishilo ango nomba khurumishila munzu kenyakhanga ohakikishie oline esabuni, eshindu shiokhuranga esabuni ikhonyaa khufuya tsinguba eshindu shia khabili esabuni ikhonyaa khuasia ebindu eshindu shindi shiakhabili, esabuni ikhonyanga kata khuosia echo ili kama permanent lehoo ibere lunyanya amatsi kene koofiuire tsingubo kalia lipofu liako otsitsanga ne amitsa mubweru bwe icho natsiaka okhuosia ne esieyo shiwitsa khunyola ichoo yiyo niunyangaa ta ebindu bibio sibicha khuba bichafu tawe esabuni linianga tsigerms khubindu eshindu shindig sio esabuni ikhonyanga njieshi norura okhuikhonya kama muvhoo, kenjyekhanga obukule amatsi osaha neesabuni ili, tsigerms tsiabero muchoo chilo kube harufu imo mbi tsili khumakhono, naasabile sabuni imala llia tsigerms tsilia, noonyola amakhano koko kali amasafi. Khu kenyakhanga buli omundu yesi yesi kanyakhanga opambane obetse nande esabuni munzu khulwa okhulomba obusari, nomba mazingira ko munzu losinjia buli shindu khonyaa buli shindu kata abano, tsinguba khufuya kila kitu, nobula esabuni munzu nomba hango obusafi bubula tawe, kho kenyekhanga buli hango ohakikishe kata shindu shindig shibula lakini obe ne sabuni khulomba obusafi henda okhulinda amasinyira ko bulamu bwerwe.